﻿opaete kua mbaerasi yandepire iyamandauva ani karaireta jei supeva alergia jokua jaeko opaete yande reta ñanoi, kiraiko yanderete omboresive opaete mbaeva oime amöguë ivitimbo rupiva, oime amöguë kua fruta reta jouvarupiva amöguï tembiu ikira supeva jokuako <hesitation> depende yande kiraiko yande rete omboresiveko omboresiveko jaekua yande yau supeva ani ñamokoiva jaema omo reacciona yande jokoropi yande rete